Zero, fôlo ambizato, rôpolo sy roanjato, telopolo sy telonjato, efapolo sy efajato, dimampôlo sy dimanjato, enimpôlo sy eninjato, fitopôlo sy fitonjato, valopôlo sy valonjato, sivivo- sivifôlo sy sivanjato, zato sy arivo.